Um Dalam budaya etniks Bisaya ada satu cerita tentang Um bagaimana nama sebuah kampung ditubuhkan dan itu Um tentang sejarah lalu.

Pemuzik, penyanyi favourite saya adalah Kelly Clarkson, sebab dia seorang Um penyanyi yang sangat berprestij tinggi dan mempunyai lirik-lirik yang sangat-sangat bermakna.

Antara buku cerita kanak-kanak tempatan yang popular adalah cerita tentang Um kisah hominodun seorang Um wanita yang menjadi.

"Filem kegemaran saya ialah Um filem ""Avatar"" satu dan juga Avatar"" dua sebab filem tu sangat-sangat menarik dengan Um kreatif Um ianya adalah salah satu ""movie"" yang saya tidak pernah bosan ketika menonton. "

Saya memiliki gubahan bunga meja dan saya sangat menyukainya Um saya gemar membeli bunga-bunga saya kumpul dan saya hias dalam sebuah pasu kecil dan saya letakkan sebagai hiasan di dalam rumah.

Pembayaran di negara ini dia bergantung kepada Um peredaran masa dan saya rasa semakin tinggi peluang pekerjaan semakin tinggi pembayaran di negara ni tapi pada masa kini saya rasa pembayaran berub Um di negara saya sejak lima tahun lepas semakin menurun sebab ramai pekerja-pekerja yang kurang digunakan di negara ini.

Nasihat yang akan saya berikan kepada kawan yang jauh dari rumah dan merindui keluarga mereka ialah saya akan menyuruh kawan saya untuk membuat panggilan iaitu call kepada family mereka mungkin dalam seminggu ada dua tiga kali begitu.

Um saya suka Um membuat se- Um senam, saya suka tengok tu suk-[Um] sukan macam zumba sebab dia boleh buat kita hilang stress Um mengurang kolestrol dalam ba-[Um] badan dan juga meningkatkan stamina kita Um dan.

Um Dulu masa kecil saya selalu bercita-cita untuk menjadi seorang polis sebab saya selalu melihat polis berpakaian seragam Um penuh disiplin dan Um rasa hati membuak-buak ingin menjadi polis pada dewasa nanti.

Kemahiran yang ingin saya pelajari pada masa kini ialah saya ingin mempelajari tentang muzik iaitu cara-cara menya-bernyanyi dan cara-cara memainkan sebarang alat dan muzik.

Bagi saya ia sangat berbeza yang Um berbeza umur yang tua akan menggunakan teknologi dengan cara mereka sendiri dan yang muda juga akan menggunakan teknologi secara Um cara mereka sendiri.

Um Keluarga saya selalu Um mengikuti perayaan utama umat Islam iaitu Hari Raya Aidilfitri dan kami akan berkumpul dan menziarah antara satu sama lain.

Penghijraan seperti berpindah rumah Um atau pun berpindah tempat bertugas Um dan juga Um atau pun Um berpindah tempat bertugas atau pun berpindah kampung halaman dan juga mengikuti keluarga berpindah.

Baik kalau memasak Um saya suka memasak Um masakan yang bercampur sayur sup Um dan setiap kali saya memasak saya pastikan semua itu bersih dahulu.

Biasanya setiap pembayaran berubah bila melibatkan harga barang naik ataupun Um ekonomi yang tidak stabil dan juga Um ko-kos yang semakin meningkat.

Sukan berpasukan perlu persepahaman yang baik antara satu sama lain Um tanpa persefahaman yang baik Um dia tidak akan mem-membibitkan semangat yang tinggi untuk memenangi suatu acara.

Benda yang paling bikin tekanan dalam kerja atau pun pengajian atau pun bila ada orang yang mengajar kita secara mengeras atau pun secara paksaan yang mengatakan dia selalu betul padahal kita sudah buat cara yang betul.

Haiwan yang biasa dalam komuniti saya ialah seperti anjing, kucing, ayam, Um beruang, ular <laughs> kerbau, lembu, sapi.

Kebiasaannya mereka akan memberikan teguran dan nasihat yang sangat berguna dan membina kepada saya agar saya dapat memperbaiki sebarang kesalahan yang telah saya lakukan selama ini.

Um Antara pihak sekolah dengan ibu-bapa saling saling membantu iaitu dorang boleh ber- Um berkerjasama dalam program-program yang melibatkan anak-anak contohnya melibatkan program sukan kah, keagaaman atau pun Um sahsia.

Sangat penting untuk mencuci tangan supaya tangan kita bersih dan terhindar daripada kuman Um jika kuman itu masuk ke dalam makanan dia akan boleh membawa kesihatan yang tidak baik untuk kita.

Teknologi yang saya selalu gunakan adalah telefon dan juga Um komputer riba sebabkan dua benda ini adalah sangat penting dalam kehidupan harian.

Um Untuk memastikan pelajar sekolah bersikap baik antara satu sama lain ibu-bapa dan juga ibu-bapa harus Um selalu memberi nasihat teguran yang baik kepada anak-anak dan memantau pergaulan anak-anak di luar sekolah atau pun di dalam sekolah iaitu sentiasa memerhati gerak geri dorang.

Ya, sekolah di negara saya memang menyokong pelbagai bahasa contoh di negeri sabah ada bahasa etnik kadazan, dusun Um tetapi perlulah diperluaskan lebih tinggi lagi lebih meluas kepada etnik yang lain.

"Ya sekolah di negara saya menyokong pelbagai bahasa seperti bahasa Inggeris, bahasa Tamil, bahasa Cina Um Spanish, German Um ""what else"""

<noise> Iya, Um semakin meningkat umur seseorang itu dia akan menggunakan teknologi secara biasa, jika kanak-kanak sekarang sangat mahir tetapi bagi generasi tua itu sangat lambat untuk memahami teknologi kerana Um lahir pada zaman teknologi ini.

"Cuaca hari ini tersangat lah panas dia punya panas tu bikin kita berpeluh asal kita keluar saja terus kita berpeluh ""so"" memang sangat-sangat panas. "

Selebriti atau pelakon kegemaran saya ialah Emma Watson kerana kerana Emma mempunyai muka yang cantik dan bersifat lemah lembut serta semua lakonannya adalah menjadi dan berhasil.

Ok sekiranya kita mengikuti sukan berpasukan satu kita boleh bekerjasama Um saling Um saling Um bagi semangat dengan kawan-kawan dan juga boleh boleh membina semangat kesukanan sesama kita dalam kumpulan dalam pasukan.

<noise> Langit bewarna biru Um kerana ini adalah sebahagian daripada proses alam jadi Um bila cahaya atmosfera tu cahaya langit itu menembusi atmosfera dia akan berselerak berpecah-pecah menjadi warna biru.

Teknologi yang saya risaukan ialah teknologi 'Artificial Intelligence' yang dipanggil se- yang dipanggil pendek 'AI' yang ak-[Um] mungkin banyak membantu tapi akan datang akan-manusia akan lebih bergantung kepada 'AI'.

Um sentiasa jaga makan iaitu mengambil makanan yang yang kurang ma yang yang yang baik untuk badan dan juga me melakukan senaman seminggu tiga kali

Antara aktiviti yang saya lakukan untuk menandakan hari lahir saya ialah menyambut hari lahir saya bersama rakan-rakan dan keluarga saya dan melakukan pelbagai aktiviti untuk mencipta memori dalam hidup saya dan supaya saya dapat meluangkan masa bersama orang-orang yang saya sayang dan juga mencipta memori untuk mereka semua.

Um Biasanya orang golongan tua Um melibatkan diri dalam Um program-program remaja atau belia Um dalam sukan, dalam perayaan Um jadi apabila mereka bersatu Um muda boleh melihatlah cara kerja mereka.

Sukan yang seronok untuk ditonton ialah Badminton kerana Um kebanyakkan nya atlet Badminton Um akan membawa pingat kemenangan iaitu mereka sering menang dalam acara Badminton.

Bagi saya kenapa saya pikir langit itu berwarna biru adalah disebabkan pantulan cahaya matahari, apabila siang matahari akan memantulkan cahaya di langit dan memberikan warna biru.

Permainan papan Um biasanya kita Um macam yang seronok Um dan juga kalau yang kad biasanya Um tulis.

Oh saya suka Um bercuti melihat negara luar Um sebab ingin meluaskan pandangan dan juga meluaskan pikiran dan saya suka bercuti di Indonesia.

Saya memandu kenderaan Um saya memandu kenderaan Viva Um sebuah kenderaan buatan tempatan jadi sangat penting lah memandu ini untuk keperluan Um kehidupan.

Kepentingan untuk selalu mencuci tangan ialah kita boleh mengelakkan bakteria tu daripada tersebar ke tempat lain dan Um kita akan berasa lebih selamat untuk sentiasa menggunakan tapak tangan kita ni.

Cerita kanak-kanak tempatan yang popular di negara kami iaitu Upin Ipin dan buku biasanya Um cerita Pak Pandir Um antaranya lah cerita Pak Pandir dan cerita Upin Ipin.

Saya teringin Um pergi ke Indonesia saya ingin melawat Indonesia seluruh daerah kabupaten Um saya ingin melihat sawah padi yang luas gunung-gunung yang tinggi Um daerah-daerahnya dan budaya nya.

Hobi baru yang saya ingin belajar adalah membuat kek kerana kek itu sedap dimakan dan senang dibuat dan senang juga dibelajar jadi saya ingin mempelajari hobi baru iaitu membuat kek.

Um bertutur setiap hari dengan ahli keluarga dengan kawan-kawan atau pun orang lu-orang lain Um dan juga Um selalu mendengar orang bercakap, ikut, kemudian boleh belajar bahasa tersebut.

Saya lebih suka berada di dalam rumah kerana saya merupakan seorang yang kurang bersosial dengan orang luar dan bila saya di dalam rumah saya boleh melakukan pelbagai aktiviti seperti membersihkan kawasan rumah saya boleh meluangkan masa bersama keluarga saya.

Apabila saya pergi ke pawagam saya melihat ramai kana- Um ramai belia-belia, kanak-kanak mahupun urang dewasa <noise> Um mereka suka melihat-menonton Um filem daripada luar negara, Korea, Indonesia Um

Haiwan ini berkaki empat dan berbulu berwarna coklat dia mempunyai ekor yang panjang haiwan ini sedang berlari mencari makanan untuk mema untuk memberi makan kepada anak-anaknya dan haiwan ini adalah anjing.

Biasanya Um anak-anak akan bagitau hari lahir saya bila dan durang akan bawa meraikannya bersama-sama dengan saya.

Jenis perniagaan yang saya ingin lebih banyak dimiliki oleh komuniti saya ialah perniagaan berasaskan jualan barangan runcit, ini kerana barangan runcit boleh membawa keuntungan pada masyarakat saya dan akan memudahkan masyarakat saya untuk mencari barangan di satu-satu tempat tersebut.

<noise> Kanak-kanak dalam komuniti kami ini suka bermain game, suka bermain Um alat-alat teknologi lah seperti permainan game seperti kanak-kanak di luar sana.

Um Kerja yang paling saya suka itu buat kuih sebab boleh jual boleh dapat pendapatan untuk-untuk diri dan ahli keluarga lagipun syiok buat kuih ni macam mana caranya sudah tau.

Salah satu ubat-ubatan tradisional yang saya tau adalah minyak gamat minyak gamat itu banyak gunanya apatah lagi mereka yang mempunyai luka-luka atau pun lebam minyak gamat ini sangat-sangat membantu.

<noise> Um Dalam cara membayar di masyarakat kami ini contohnya sekiranya mereka pergi ke pasar mereka akan membawa cash ya kalau mereka ingin mambali barang di market, kedai-kedai runcit biasanya mereka akan menggunakan melalui debit card.

Warna yang saya suka ialah warna bumi iaitu warna hitam, coklat, cream, hijau, pink, biru dan sebagainya.

"Um Hobi baru yang saya suka buat sekarang ni iaitu pigi masuk Gym buat Um ""training"" angkat berat Um tapi bukan selalu saya suka sebab dia boleh membina Um otot badan."

Um Kepada mereka Um luangkanlah masa, ambil cuti dan ziarahi lah keluarga Um itu lebih mendamaikan perasaan.

<noise> tokoh sejarah atau lagenda terkenal dari negara saya ialah Um tunku abdul rahman kerana beliau ialah perdana menteri malaysia yang pertama dan digelar sebagai bapa kemerdekaan.

Kalau berenang saya memang tidak tau tapi yang saya nampak orang berenang mang seronok lah memang syiok durang buat. Mungkin salah satu Um sebabnya untuk-untuk kekal sihat.

Perkara yang ingin saya lakukan adalah menjaga pemakanan, pemakanan adalah sangat penting dalam kehidupan Um jika Um kalau kita makan makanan yang tidak sihat maka tidak sihatlah kita kalau kita makan makanan yang sihat maka sihatlah kita.

Bagi menjaga badan dan kesihatan saya, saya sentiasa memastikan makanan yang saya ambil pada setiap hari mencukupi dan berkhasiat dan saya sentiasa minum dua tidak kurang daripada dua liter air pada setiap hari untuk memastikan badan saya penuh hidrasi dan saya akan memastikan saya punya Um badan lebih cergas dengan membuat olahraga pada waktu petang.

Saya sangat meminati Siti Nurhaliza kerana Siti Nurhaliza itu penyanyi yang memiliki suara yang merdu yang mantap Um mempunyai rupa paras yang cantik dan

Jenis dokumen yang saya perlukan adalah IC dan juga pasport, tanpa pasport atau pun IC saya tidak boleh ke luar pegi mana-mana kerana takut Um diambil tindakan oleh pihak yang tertentu.

"Um Saya rasa dengan cara menggunakan peralatan teknologi Um peralatan sekolah semasa mengajar ""laptop"" contohnya."

K cara saya menjaga kesihat menjaga badan iaitu melakukan senaman samaada berjalan kaki ataupun memle me-membuat Um kelas Um mengikuti kelas tarian macam zumba macam tu few of days kesihatan pula saya akan ke sentiasa pigi Um cek tekanan darah kesihatan badan.

Apa yang saya suka mengenai pasangan atau kawan baik saya ialah Um kalau pasangan saya dia bersifat baik, romantik dan suka belanja saya makan kalau kawan baik saya pula Um mereka selalu membantu saya dalam pelajaran dalam hal-hal peribadi dan sebagainya.

Um Saya rasa AI adalah sebuah teknologi baru yang sedang Um beradaptasi dengan kehidupan manusia dekad ini dan sangat penting untuk belajar mengenainya.

Saya sudah menanam tumbuh-tumbuhan renek Um seperti cactus Um succulent yang saya minat dari dulu saya menjaganya sehingga dia besar kerana saya meminati pokok-pokok seperti itu dengan menyiramnya setiap dua minggu.

K, cabaran durang pula biasanya Um pelanggan kurang sebab durang baru kan Um jadi mungkin susah untuk durang mau dapat pelanggan yang-yang-yang ada Um bila sudah lama baru lah ada pelanggan tu datang.

Kebanyakan penghijrahan ini adalah penghijrahan Um untuk mencari pekerjaan orang tidak akan berhijrah tanpa mencari sesuatu untuk saya rasa mereka berhijrah kerana ingin mencari pekerjaan.

Pakaian yang saya suka pakai ialah seluar jeans dan dikenakan dengan pakaian blouse yang ada bunga-bunga yang lenganya panjang dan kadang-kadang saya juga suka Um pakaian yang berwarna warni.

Iklim tempat tinggal saya ialah Um khatulistiwa iaitu Um sentiasa panas, sentiasa hujan sepanjang tahun. Di sini kami tiada empat musim iaitu salji, musim bunga, autumn dan sebagainya.

Saya sangat suka mata pelajaran sastera kerana sastera itu banyak membawa cerita-cerita yang ditulis tentang kisah dahulu kala, kisah manusia dan rangkaian-rangkaian kehidupan lah manusia. Saya sangat suka mata pelajaran sastera.

Ok tokoh tempatan yang kami kagumi yang saya kagumi iaitu Allahyarham Um Dato' Sri Um Allahyarham Um Dato' Sri Panglima Haji Lajim bin Haji Ukin.

Artis atau tukang tempatan yang saya kagumi ialah Dato' Sri Nurhaliza kerana dari zaman beliau muda sehinggalah zaman beliau sudah tua ni beliau masih mampu menyanyi secara baik dan masih banyak peminatnya Um.

Jenis permainan tradisional yang selalu dimainkan oleh kanak-kanak dalam komuniti adalah permainan baling gasing, [Um]congkak dan bermain guli. Ini semua adalah aktiviti tradisional yang dimainkan oleh kanak-kanak.

Saya sangat bimbang akan kesihatan yang sekarang ini Um semakin merebak penyakit kanser dan saya harap semua manusia Um di mana saja menjaga kesihatan nya dengan lebih baik, peka dengan kesihat masing-masing

Ketika musim tengkujuh cuaca hujan hujan lebat angin kencang dan kawasan kami selalu dilanda bajir ini suatu yang sangat membimbangkan dari tahun ke tahun.

Jenis tumbuhan yang selalu saya nampak ialah Um Pokok-Pokok seperti Pokok Ara, Pokok Mangga, Pokok Pokok Limau dan sebagainya

Okay, Um ini pula boleh membantu pelajar Um mencari Um info-info penting dalam pelajaran, durang akan cek dalam Google untuk cari jawapan sekiranya guru-guru tidak da-[Um] guru-guru tidak sempat menerangkan dengan durang macam mana mencari jawapan.

"Saya ingin menjadi seorang ""Journalist"" yang profesional saya ingin menulis lebih banyak ilmu pengetahuan dan saya mau orang membaca fikiran saya."

""" 'kay "" biasanya durang bayar dengan-dengan wang tunai, Um kad dan juga telefon bimbit, Um zaman sekarang biasanya itulah durang gunakan tiga cara ini."

Tokoh sejarah tokoh sejarah atau lagenda terkenal dari negara kam-kami salah satu nya adalah Mat Salleh yang berjuang untuk mempertahankan hak nya sebagai orang Sabah.

Pendapat saya tentang faedah dan risiko menggunakan teknologi ialah dari segi faedah teknologi ni memudahkan pekerjaan sehari-hari manusia. Kalau dari segi risiko pula ialah manusia sentiasa bergantung dengan penggunaan teknologi sehingga menyebabkan manusia lalai dan malas untuk berfikir.

memakai telefon bimbit ini setiap masa <noise> Um telefon bimbit sudah seperti sahabat baik Um bila ketik semua maklumat dihujung jari sangat penting telefon bimbit ini.

<noise> Jika saya ingin bergerak dalam negara, saya memerlukan hanya kad pengena-pengenalan kerana untuk bergerak pigi dalam negara tidak memerlukan sebarang apa-apa dokumen lain untuk memasuki ke tempat tersebut tetapi jika saya ke negara jiran, saya memerlukan passport untuk membolehkan saya masuk ke negara tersebut.

"Um Biasanya kalau yang gugup ni Um saya akan bagitau bertenang, releks jangan telampau jangan telampau stress kita kasi ""happy-happy"" diri supaya senang supaya gembira itu."

Saya fikir langit berwarna biru kerana setiap hari sa selalu nampak langit tu warna biru. Kalau langit tu warna kelabu maksudnya dia mendung lah. Kalau warna merah dia mau maghrib. Um Begitu.

Pertama kali saya gembira apabila karya saya menang, saya menang, saya tidak sangka saya boleh menulis saya boleh mencapai suatu kemenangan bersama penulis yang besar ketika itu jadi saya rasa ini sangat pengalaman istimewa, saya percaya setiap usaha mesti ada imbalan dia.

Nasihat yang saya akan berikan kepada rakan yang gugup tentang sesuatu adalah Um saya akan nasihatkan dia untuk lebih percayakan diri dan tidak Um, dan tidak peduli apa orang lain akan berkata pada dia tentang sesuatu benda.

Oh dengan wang tunai bayar melalui wang tunai.

Ok kalau makanan pula Um ka-kalau karbohidrat contohnya makan beras perang Um kalau protein Um makan telur ayam Um dan juga kalau serat kita kena banyak makan buah-buahan dan juga kena minum susu tapi setiap makanan kita ambil kita kawal pengambilan nya.

AI ni merupakan satu teknologi yang berkaitan dengan kecedrasan buatan pada mulanya saya ingat AI ni boleh mengancam manusia sebab Um AI ni lebih memudahkan dan lebih cepat melakukan sebarang pekerjaan tetapi sebenarnya AI ni boleh membantu Um dan memudahkan pekerjaan manusia.

Um Minggu ni saya nampak Bunga Keladi. Tumbuhan tu macam ulam pegaga itu Um pokok [Um]tumbu- Um ulam pegaga <noise> Um apa ni dengan bunga-bungaan lah.

Artis di tempatan, Um saya suka Um Razali, seorang Um pemain kulintangan Bisaya. Dia sangat mahir bermain kulintangan, saya sangat kagum.

Apa yang saya akan lakukan untuk menandakan hari lahir Um saya akan Um menyambut hari lahir di rumah atau pun di tempat lain bersama rakan-rakan yang rapat dan juga ahli keluarga yang terdekat sahaja.

Masa saya dapat beli telefon pertama saya ialah Oppa A tiga tujuh, masa tu saya sa-saya sangat happy sebab saya dapat beli telefon menggunakan duit daripada gaji pertama saya.

<noise> Senaman yang saya suka itu Um zu-zumba dan juga Um sukan angkat beban. Um Selain daripada itu saya suka juga buat Um badminton dan juga bola tampar.

Iklim di tempat tinggal saya sangat panas Um selain itu dia berbukit, selain berbukit ada juga sungai Um begitulah iklim tempat tinggal saya yang suam-suam dan lembap.

Aktiviti atau projek kreatif yang pernah saya usahakan ialah, aktiviti CSR Um iaitu saya dengan kawan kawan saya kami pergi mencat di sekolah rendah di kota belud